जिपर होन्दु जेते चैन भी बिलदा छा जो जैकेट माँ इस्तेमाल होली बैग मई होली और भी कई जगह पाई इस्तेमाल होंदी ची सु का इस्तेमाल तन होन्दु की येमा एक मैकेनिज्म होन्दु बिच मां दुनू साइड होली चैन की एन्ड तेते जोड़ा जला जबमकानिस्म काम करलु तो जिपर भी काम करलु